أحد الأوجات اللي كنت فيها محظوظ كنت لما لجيت فرصة عمل في مجال كنت أحلم فيه.، وكان صعب الوصول له كنت فاجد الأمل في البداية بس فجأة جاتني الفرصة، نجحت وتفوقت فيها والحمد لله التجربة غيرت حياتي وأعطتني دافع جوي لكي <hesitation> أكمل وأحجج أهدافي بشكل عام مستمر.